<hesitation> yau wana manuwai yaisa soulahae yani soulahan, nisaolahan yaisa ruasi si suka rua, jadi ruasi si suka rua, mo olama tae wanai heteluwe, wanaman waiihete louwe huse, opapa, yau pisah sinanau asawa mau soulahan yo lama reisa naupa <hesitation> sae tumata lae alae ulang tahun manuwai anase tam kalu no ohete loulowe seme re na sina mampu na sina asawa ni berarti <hesitation> onapa asaka au salaniyei, au salaniyei yolama mahina ni tumata la'a, sakarang au oalama mahinani tumata la'a nae au asala niyei bahwa anase yau peisa uhaloi risa, laniye wanaman waiya isa si nanai otiye si hai, isawa wayam mahina lu ruasi si soulahae rumain. Jadi itr tumata la'e esenae nae nae na'e sabisa tam lo, risa ruasi suka rua, jadi remesa kekena maopa, yma mahina ni sou Niye tumata la'e, yanase tam remesa ehueru sa, lahe ruasi mane karna remesa ruasi su suka rua, jadi kalu ruasi suka rua, berarti tetumata lai ni ana sae, lo remesa si ruasi hak meri yo, <hesitation> jadi kalu ruasi si hak, me sa kira kira naupa nai ator, <hesitation> kalu se mere, mesa nai ator ayasi na saka si asawa na lete halasi aisi, na saka sirua si bisa si ator si hidup le'e. Jadi kalu eseme sa ruai etuwe sou, jadi ruai etuwe ei sou me sa kira kira petu remesa, <hesitation> yama mahina yama fiana se, petua itu salena, berarti napau menu sa se, ma'e luai au iyeo inai souwala'o, elo. Jadi kalu ilau elaiye minggu, sakarang wenesou <hesitation> waitete sou, <hesitation> berarti ne petu saha se luwarisa na ne, ruai ator yanino na saka na si asawasin, selo remesa hualama ne niyo. Jadi, iatur ai yasin me sa karna reisa si ruasi suka rua, jadi kalu suka rua Berarti <hesitation> iehetehen tam mo, lilihata me sai, hetina ulu mo ihite sa son yau ina ama ne susah le'e na. Berarti ne susah me re mesa osiap yane ni putu ahonte asuri ate me re, yai ina ni, einai putu ahonte amai na suiate, <hesitation> siap yanu na sakana ilama auhete'e louwe uwali aa bai olama manuwai, wali'a olama hihina, na saka ehuei tuwe, na ehuwei tuwe, na saka ihate eru. Kalu nai hete tam, biar susah le'e mo kalu hete tam saka sai unu unu, jadi si tiwa le tasi nahuyama le, jadi kalu se mesa harus hiete biar uluisaha se rua, mo harus si hete ei. Na saka hila mai uhale jadi hilamai yohale emere mesa hai ilahuni bahagiang le'e, ilahuni inane hain sa se, tayare nanain, re nanain me sae ni kepen matae isa se na saka hina mai ilahuwe, ilahuwe lama setelah manuwai ilohuwe huweru lama petua rua me iunahu ehuwe nau utun tu tutun, matane'e si hetelo huwesieru na si eu si hate eru Jadi si ateheru repetu me na sieu mena iseheru me sa, si lahu ehueru su su inai ni ni susah, aya putuahonte <hesitation> tae olamana ihate'eru jadi kalo iheteru layolama saka ruae re sae ehetene rarane, sa'a matanese me hanu. na saka louwe anase <hesitation> he heka amarane o uwama rari, <hesitation> yau olama se euheru susa'e yana hatue lalam musti anahatue saha helu lo yo anahatue mesa terkecuali anahatue heli kalu nalai ana hatue heli me sa manuwai si <hesitation> siaap le'e se mahina le'e isiap le'e. Jadi kalu nai anahatue heli sa eseme? Mokalu sai anahatue heli tanauru berarti tanauru umriya. karna ilau iayana hatue heri mesae ela'e <hesitation> berarti ela'e, berarti mahina isiap niyemanuwai le'e ni siap niye le'e. souwe anase hatue tulu yane sa'a mesa herihatai, jadi kalu helihati me nau anase oyiluwe ehue satu kali berarti lain insa berarti yo seme huwe lainsa ' Mo kalu nau ana se tam auwese waele wohohan, berarti sakae itewale wahohan, arti alae waele hohohan mere, mesa na saka iseli ire nurui tehe nurui, na sakna bisa ilie olama manuwai ni tumata la'a, eiliya olama tei tumata la'a, raihiyo lama mahina tumata la'a, se me remesa ye anase itewale huan, jadi kalu alu rarane me esemere berarti iliye rumai me le, mo kalu nai lau helihatai ye eu sati kali, berarti re meri yo, pi pili re tumata, mae yoalama mai niyeno atamo, mo kalu lau tamle eni berarti tam le men yo. oleh karna ni kira wa sa bahwa uselie huwe welim yo, nai husasa helu, ase me? Mo ite tumata saharus utuwama na waan se etewaleo huwan me le, <hesitation> jadi sebelum etue heli, mesa i ator helu, musyawara olama wali ahuwesi helu, na sakana bisae iyetuhe uweru na sakae i eu, mo kalu tam, masa se sakae eunauma, <hesitation> remesa emelalui sadayana selama le proses le meri yo, se me? Jadi iahte'e susah me huwenu setelah selesai, tai suwama mea ehu en, ma'e helima petuai si, mai sakai itaile? Yauwe we wehelu kalu lau sianase tam, i asaherin <hesitation> bisa sesuai ka aena wananae meri yo <hesitation> sakae wesiru. Jadi sakae ilauo hidup, oro hidup rumah tangga meo, makana lama rumah tangga me sa sakao hese, na sako li'e, na sakao tiwa, ilau opa hutua anaoisa saka na umkira na sakana hosem lawawiye sa se, oniyam hidup, oniyam kepen matai sa se, nalo'o sakae emyam yam hidup, mo kalu na ohese tam cuma hanya mutu mutu ruwem mane, utuwe tuwe mane me seng sae nanalouwem saka, saka tam asina, marawawaru narumai, tae sae soloweyo lama ni tumata la'e, tae na lo'o soutalo, umsalah paham am ya rumai tam asina, jadi, harus rumah tangga ilauwo tuwe, berarti yanse olopututu, bararti harus upula me tutu. Sou tumata le anase anam umwana isa, sakam kira reisa le, anao lau rua, tam kira mesa rua. Telu mesa tam ni yo, tiwae ni, karna naluwe yo hidup utemina ri na yamsou anase yo makana, makana mesa, haruso hese, kalu na ohese tam masun sa hese luwem, <hesitation> muanasi yai, si yahiyala orie pali iyo masa usa'u nasae? Oyadi saka ohese lawa, oramuyi yo uniyam waute, uniyam marere, louhaho niyai yaneo papari Wei wesio nana kasibi lain se taraiye, niyere tipai, hilama musio lahuwe, ai mesao haruso ehuwe etuhulama. Kalu nao unaruwe tuwe tuheru tam mason si ini inana louwem karna nai lau nayana se imanahu walama louwe erane huwai isamere me saharuso inemana naule, na sakana bisa <hesitation> hariyam, haeriyam tanggung jawab yam hidup olama luma tangga, mo kalu tam mae lumakuwai yana tam lumakuwai me se siap niailo, kalu anaisei lain lain no eniyai ye ilai isa tam lo karna ni isaero lama leo, ni tanei lama luma lalie, isaka anao, jadi ehu uwe me. Jadi haruso oituwe kira, karna yam tumata laalei ire setelah am unam asawa ehu, sa amlapas helamae malam men yo, kalu nam una salah tetap yam sakam ator yam helu, lo hanu muruam mauwa tam, hanu muruam mauwa masa musua kamasa mauwa. Jadi harus umsou talati se ere rua lama tumata lae, mesa harus lou eiya tumata layana wa ma mae inam yeana ase, amam yana ase, harus suoile, mo kalu anu ieniya tam, mason seinai sairyam, yati uwem helu Jadi harus ese me latiloi hidup lama rumah tangga rei sai ana, re saire ite minae tantangan se iyo me sahe ana teriye sakai unam sipa sipa tolo tolo duniyai reisa duniyai hakan, duniyai modern, remesa opengaruh segala se muara sui lowesou louweme se sei taue umparang tau laile uniya sou, ahirnya rumah tangga sapa ihae, karna duniyai reisa umpaniya ya sei lesi, ihise ehu heuweru lama u siap ehu eru, ehu eru tusu tutusu jadi tehe'e esuwame saalai sama rua, kalu nau nanae lo'oroe berarti orore louwem, mo kalu lo nanae ahiyate berarti saka ahiyate louwem, artinya kalu se mau hidup yam mahina muanaelu saka, yanase rupa reiro, rupa reisa usaire mo, jiwa hidup kalakuang ne me saka lo sukai tam sa sakate tam, sa'um. Jadi kalu lau sa'um helu, sa'a seme riyo, ouna lau sa'a omo langgar ala aturan adati reniyehelu, osahuwae adati ni reniyehelu berarti saka souwa ruwerun sa adati so'om sa sa tetap sa tau lahumane, olahu sae omampu se tam se sa tetap olahu Jadi kalu lahu tam tetap si tutu tiya mane. adati bisa ene harta am yale solo wala'a, adati berarti yale pemete tetap yale tumata tam mere tu mesaya, si ajarem tam, si anauwe tam, jadi kalu na oei mananaule, berarti o'elo, berarti sakau uhidup reisa saka asuliam sa olo me sesuai yauwo, tumata lau mananaule meri ya, kalu tumata lai ni mananaule iana em mesa ro roe, karna imakana olama duniyai reiro, sae lai ahiyate oro'e elai me saharus holahae me saoro roe, um rumah tangga me kalu nau ator yae salah sa tetap sakae salah mane, sailai tei pupuriem, sailai tai anase tam esi me tam mo serei berarti saka rusa sai helu meri yo, rusam si anase arti me se saum, sa um molama lumakuwai helu me yo, tae euya duniyai hahakan model reire? <hesitation> ra'e tehem mo ana olou ora yaisi aina mane. Taena na una sae, oaluwasi tau padahal lem se remrara, kalu otiheusi sahu lau ro sai lau tuniyai ilai lau laiye lelein sa sao haha hae me, mo kalu tam sa ka se emmane le tam hidup mansa tam nei yo tau na sae le? <hesitation> ese me, jadi perlu me saolahae sou oine tumata laeni souwa na saka na elo Kalu nau lo hidup roe reo berarti saka tumata laem le, seng mungkin tumata laim teheiyem sa tam tetap iliyem karna elo liye tumata lae, tumatae le em, mangkali he se mane me